Teneniko fotsiny ry zareo hoe mandalo tsy fitoniana kely isika amin'izao fotoana izao fa aza manahy ianareo fa vetivety ihany ny faharetan'izany ary ho tafavoaka isika ary ho tody soamantsara any amin'izay toerana tianareo hatongavana ianareo